Ny ilaiva azy io, ilay i amin'ny hakamoa hahandro amin'ny charbon. Ilà avao koa i amin'ny jiro tapatapaky io. Hiarovanga amin'itoy fahamay ny tragno toy.